اكتر لعبة احب العبها لعبة الدمنة احب العبها قوي مع اصحابي لعبة جميلة ولطيفة وفي نفس الوقت بيبقى فيها منافسة كده وفيها روح حلوة يعني كل واحد عايز يتنافس انه يكسب وان هو يحط ارقام صح وانه نرمي النرد بيبقى فيها لعبة يعني بيبقى فيها روح.